والله مشروبي المفضل الجهوة العربية يعني هي مشروبي المفضل تحضيرها سهل يعني أول شي أغلي الموي بعدين أضيف الجهوة المطحونة يعني مع هيل وأخليهم يغلون مع بعض يعني إذا كنت أحب الجهوة جوية أزيد الكمية شوي وإذا أحبها خفيفة أخففها بعدين أضيف السكر يعني حسب الرغبة وأخليها تغلي مرة ثانية لما تكون جاهزة بأحطها في فنجان.